Al e 'na dumanda dificila. Forsi si perché ël bin e ël mal a duvrìu esi la mema co- coza për tüti <noise> però a pö esi dificil cuesta coza, serni tra ël bin e ël mal perché për mi üna coza a pö esi bin e pën ün'autra persun-a a pö esi mal